Li gamiddi, armali àbili a campari nni lu desertu pi diversi jorna senza abbiviràrisi, hannu la capacità di nun pèrdiri acqua cu lu suduri e oltri a chissu, iddi ponnu sarvari sinu a ducentu litra d'acqua nni lu so jimmu quannu s'abbivìranu e poi stari tanti jorna senza abbiviràrisi. Grazi a li longhi gammi, ponnu caminari nni la rina senza stancari e pi tali motivu vinèvanu utilizzati comu mezzi di trasportu.